La misy tokoa moa ñy fisikiña tiako manoka: manahaky anizao ñy fañisia koloty bory ee no akanjo bevata ñ'añabony ;zay ñy fisikina tiako zay mahafinaritsy ahy, milamy soa aho mañisy azy, tsymisy mpanelingely. Lafa zaho ro mamonjy fety teako <hesitation> mañisy roby mihefaky; lafa zaho ro mandeha ambazary :teako ñy somary manao roby mañarañara bata zay, tiako ñy fisikiña somary manehoneho ñy vatako.